अगर आप के नया देशे यात्रा पर छिन जाणा, त आप सबसे पलि क्या कराला, तखा दूतावास ज्वो हमारा देश मां व्होलु, तख जाण। तख आवेदन पत्र जमा कन, तेमा आपते सही सही जानकारी डल्लं अपरि। तेका बाद आवेदन पत्र मां जथ्या भि डीटेल्स छिन, जथ्या भि दस्तावेज छिन दीन्या, तूंते जरूर चेक कर द्योण कि सि सही ढंग से मैन भर्यां छिन कि नी भर्यां। तेका बाद तेमा एक घोषणा पत्र रौंद। ते पर आपते साइन कन्न पड़दन, हस्ताक्षर कन पड़दन। तेका बाद तख स्वो आवेदन शुल्क जथ्या भी रौंद स्वो जमा कर द्योंण। आपन वीजा अप्लाई कल्लि, आपो वीजा ए जालु।